Biby tegna mandeha mafy zany ôhatra koa nandraha biby mitiligny no volagnintsika <hesitation> fanihy na atantsika hoe chaive souris regny, regny tegna madeha mafy regny, regny koa boka sady misy sôfiny koa i biby regny, e faharoa <hesitation> karako karako zany mbôla namanaman'ireny perroquet regny fa somary madinidiniky izy tegna mandeha mafy koa zany de le tegna mandeha môra edy ai a le efa volagnintsika teo regny tortue de kapiky kapiky koa mandeha môra.